चीन अपन फ्लेवर बैलेंसिंग बर प्रसिद्ध हवे। चीन के खाना शैली में आएल केंटोनीज़ शैली। शानदोंग शैली जिआंगसू शैली ये सब प्रमुख शैली हवे। एहि सब वहा के लोग मन ज्यादा खाथे।